شو باش يجيب تصويرا مزيانا عماذا بيك, انت تكون محترف شويا, كيفاش؟ فاشي العبد اللي انتا حاجتك بيه, تحطوا بالوسط يعني تكادري تحطو في الوسط, وتجي انت من جهة تكون عكس الإضاءة معناها باش ممتل- متجيش فلو التصويرات واللي عبارا هيكم اللي في المسلسلات, متاع الأنبياء, و تصوروا, وحاول هكا تجي على تي- خلفيا ياسر مزيانا.